हात्ती एगो बरका जनावर बा, चारगो गोर बा, एगो लङगरी बा, दुगो बर्का बर्का कान बा, दाँत बरका बरका रहैये । ओकरबादने यी हात्तीके पुजबो करेला । हमैनके समाजमे गणेश भगवान भी कहैये । यी जंगल मे रहैये । यी हात्तीके कठी करेके, यी अपन लहेण्डा, केनहु जाइये तँ अपन लहेण्डा लेके जाइये, आइये, या बेसी कहके धान होइये, उ बखत आइये, धान खाए, फेर मकै होइये, मकैके बखत आइये, मकै खाए । ओइसे यी हात्तीके बारेमे जानैतारी, हल्कपूल्का याद बा । कुश बात सब था बा ।